<noise> Obu okuba noyenda kucumba nka cake muka yokurya, <hesitation> ningira nokwaata engano nogitabura n'amaizi nofuna na awutu, noteekamu, nofuna na colour, eyi bakweeta food colour nayo noteekamu, then noteekamu nekisula kitaito nobitabula, obu okumara kubitabura, noteeka hamuurro, <hesitation> nocumba.